Jaa ñjaaⁿ ndatyuaa ꞌnaaⁿya chiuuwaa na matseichuiiꞌnaꞌ cantyja na jmeiⁿꞌ ndoꞌ cantyja na teiiⁿ chaꞌ na chiꞌ enero chiꞌwaaꞌ machꞌeenaꞌ na jaantycwii na chjoo chjoo teiiⁿ machꞌeⁿnaꞌ xjeⁿ na cwitjom ndyu mati jeꞌ nncjancꞌo̱o̱ⁿ chiꞌ abril mayoꞌ jeꞌ luaaꞌ jeꞌ jnda̱ majnda̱ sꞌaanaꞌ na jmeiⁿꞌ cwii chiꞌ na mayuuꞌ na jmeiⁿꞌ chaꞌ na chiꞌ abril na quixcwe jnda̱ jeꞌ tsaatya̱a̱ chaꞌ na nnaⁿnaꞌ jeꞌ joo nnom mayoꞌ juniomꞌ nntꞌua̱a̱ juniomꞌ luaaꞌ majnda̱ ma cwiyoo ndaaluaꞌ jnda̱ mamatseichuiiꞌtinaꞌ choowiꞌ macjeiꞌtinaꞌ choowiꞌcheⁿ na jmeiⁿꞌ nntsquieꞌño̱o̱ⁿ jeꞌ chaꞌ na chiꞌ ncueelꞌoo jeꞌ chiꞌ ncueelꞌoowaa jeꞌ jnda̱ mamachꞌeetinaꞌ na jaaluiꞌ na jeeⁿcheⁿ jmeiⁿꞌ chjo chjoo majnda̱ jaatseiteiiiⁿñenaꞌ chiꞌ noviembre chiꞌ diciembre luaaꞌ chjo chjoo majnda̱ mateiⁿti machꞌeenaꞌ joꞌ chii naquiiꞌ ndaatyuaaya tiñecwii xjeⁿ na chiuuwaa na teiⁿ oo jmeiⁿꞌ na tando̱o̱ꞌa naquiiꞌ chawaa chu cwichuiiꞌ chiuuwaa na machꞌeenaꞌ na jmeiⁿꞌ oo na teiⁿ.